Ny fampakaram-bady tonga lafatra amiko de fampakaram-bady nahazoana tso-drano avy amin'ny ray aman-dreny aloha voalohany indrindra, faharoa manarak'izay de <hesitation> manaraka ireo fomba maro samihafa toy ny manao vodiondry aloha de avy eo misoratra any amin'ny kaominina, avy eo manao fanamasinana fanambadiana any am-piangonana.